Агар имконият дошта бошам, ман бешубҳа рафтан ба бозии зиндаи футболро аз тамошо аз телевизор авлотар медонам. Сабаб дар он аст, ки бозии зинда як таҷрибаи беназир аст, ки онро наметавон тавассути экран пурра эҳсос кард. Муҳити варзишгоҳ комилан дигар аст, дар онҷо ҳазорон одам бо овозҳои баланд, шиорҳои дастгирӣ ва парчамҳо якҷоя фазои рӯҳбаландкунанда эҷод мекунанд. Ҳар як гол, ҳар як лаҳзаи хатарнок ё ҳуҷуми ногаҳонӣ бо шӯру шавқ ва садои баланди мухлисон ҳамроҳӣ мешавад. Ин эҳсосот аз телевизор пурра намегузарад. Боз як сабаб ин ҳамдили байни мухлисон мебошад. Вақте дар байни садҳо ё ҳазорон нафар қарор дорӣ, ки ҳама як ҳадаф доранд яъне дастгирии даста, ту худро як қисми чизи бузург эҳсос мекунӣ. Одамони ношинос мисли дӯстон мешаванд, вақте якҷоя шодӣ мекунед ё аз голи аздастрафта афсӯс мехӯред. Инчунин, бозии зинда имконият медиҳад, ки мусиқӣ, рақсҳо, саҳнаҳои иловагӣ ва эҳтимолан вохӯрӣ бо бозингарон ё гирифтани автографро бубинӣ. Ҳамаи ин хотираҳои зиндаву фаромӯшнашаванда меофаранд. Албатта, тамошои бозӣ аз телевизор ҳам бартариҳои худро дорад. Мисол шароит роҳаттар аст, бозии пурра нишон дода мешавад, такрорҳо ҳастанд ва ҳарфҳои таҳлилгаронро мешунавӣ. Аммо он эҳсоси зинда, шиддати якҷоя бо дигарон будан танҳо дар варзишгоҳ эҳсос мешавад. Хулоса, ки агар хоҳӣ воқеан футболро ҳис кунӣ, ва на танҳо бубинӣ, бояд, ки ба ба- ба варзишгоҳ биравӣ.